Hati itwe nk'Abakiga, waagwara seenyiga ningashi okufuniza nikwe turakira kukweta, turakoresa ebintu, emibazi yitu y'ekishaka hariho hariho omufurura <hesitation> omufurura hariho ogundi baragweta ngu n'omuravunga. Omu- omufurura baragukora bata? Hariho akati barakeeta ngu n'omufurura k'ekishaka, nookiihayo, nookacwa, nookashoroma okateekemu okaanike nk'aha mushana kaayoma amapapa, oragasiisa n'engaro oragasiitirira omungaro then oteke amiizi o- o- okatemu onywe, oranywa omukasheeshe na n'omumwazo omukasheeshe oriimuka ataraakire. Okizire, ningashi <hesitation> omubiro ebihingwire, tukagiro COVID kuyiijire kika kimwe aha bubonero bwayo ekeri seenyiga ningashi omushwijo ningashi kugira orubehabeho, ekitwabire nitukora, okorakwata rukaka, okwata endimu, okwata enanasi, okwate karituusi, okwata amababibi g'amapeera nigashi amapapa g'amapeera, obiteeke nanatangahuuzi, waamara kubiteeka oranywaho rimwe, mukasheeshe oimuke okizire, ogwe ni gwe omubazi gwitu gw'Abakiga gw'okutamba seenyiga n'omushwija n'ebindi bigwaragwara byabaso.